يعني عن نفسي لا أنا أحب البرودة الشديدة يعني البرودة إذا بردت أجدر ألبس ملابس دافية وأتدفى يعني هذي أجدر عليها إنما إذا كان الجو حر وشوب شديد ما أجدر <hesitation> شلون راح أسوي يعني وتحس نفسك مكهرب طول الوقت وعلى طول متوتر وحران.